Dimy, dimy avao zay ray trano, fa tsy marobe firy, ny ray aman-dreniko zao any amin'ny enimpolo taona a mahery kely eo ny taonan-dreo, de zaho no farany fa ny zokiko zao mety, maromaro sa- mitovy fa tsy, maromaro milatsaka avao koa, mety eo amin'ny entre trente à vignt ans eo reo.